Komi artata siftoroyki kanjum woni yanndegoo min ngujjoy nelɓe e nder gessa goɗɗo, min nanga, joomu gessa wiyi min koni min nyamda nelɓe den non ko mo yaraa min inaare taadiɓe. Min njari bojji yannde den.